Ihó yoó vixhii, ihó yoó ihó na yoo té kuina kuaxa vixhii, ta hú uni <hesitation> dama no kuinono, kó nguagua vixhii, ti kini ngueni yuté oharasi que iin, iin playera luxhini, leluna ni xá'a dauni dikiná, paragua chon axadangua nidinro ki kui ini.